Firjirde welnde e cukaagu ko yiytoo. Yiytoo, ko yimɓe ndogan coorno gooto ina yiyloo ɓe. So ko yiyi ɓe tan o luuka, o wiya yiytoo. Yiytaaɓe ɓe kadi njagge, ɓe kadi gona e ndaartude heddiiɓe ɓe kadi, tawa ɓeen ina coorni.